Gjepi i vogël n'farmerka osht kriju nga kompania e Llevisit n'shekullin e nonëmdhet edhe si qëllim e ka pasë me fut orën e gjepit që ka qenë e zakonshme për atë kohë. Po tash ky gjep ka met vetëm si ni detaj i dizajnit edhe rrallë përdoret për orat e gjepit. Mundet mu perdorë për pare, për çelsa, për diçka tjeter t'vogël.